Okay ko konkalamwenyo yoomvula omulongo komeho o- oshinima shotango nda hala. onda hala ndikaadhe ethikilo ndi kale nda mona. onda hala oku mona onzapo yandje hayiithanwa kutya oku kondolola oombahiteli muuministeli wuundjolowele. oshinima oshitiyali onda hala moomvula omulongo dhokomeho. uunona wandje awuhe mbu uunene paife ngaa wuli poomvula omulongo. nawu kale tawuyi kiiputudhilo. wa pita. tawuyi kiiputudhilo wuka longekidhilwe onkalamwenyo yawo yokomeho. Ngeno moomvula omulongo nandi kale nda mona egumbo lili peta ndeli futa etata nale. egumbo lili momudhingoloko. omidhingoloko dhi naana dha kutya omidhingoloko dha yela ngaashi naa ko khomasdal ngno hwii. Oko nda hala ndi kale ndina egumbo moomvula omulongo. Noshikwawo onda hala ndi kale nda sindana moku kala nda longa ii- ondina o- omadhiladhilo goku kala nda tanununamo ofaalama yandje kevi lyetu kowambo hwii. Onda hala ofaalama yandje yi ka kale yili pomuthika omwaanawa moomvula dhili omulongo. Tandi vulu okulya moshikunino mofaalama yandje ngame mwene. tandi vulu oku kala handi vulu oku- oku ninga o business miii o- o- nenge omalandithilo miinima yandje mofalama yandje mono Tandi vulu oku kala nda manguluka okuya kegumbo ndishi kutya otandiyi kehala itaandi ka ngaashi inaashi fa paife omuntu kuuna sho wuna. nandi kale naana ndi wete kutya ondili ondili onda igwana lela ngaashi tashiya puu- pu- pu otanditi pu- puunamapya. onda pumbwa oku kala ndina iimuna. nando okanona ngaa kokamati taka hokana. otandi vulu ngaa kutya aaye paife ngeyi ondi ka kuthe oonngombe dhi tselele okaana kandje kokamati. Ilo paife ngeyi. ondina okanona kamumwameme itaaka vulu oku futa oskola. andiya ndi kuthe o- oshike mofaalama yandje ndika landithe ndi vule oku kwathela uunona waamwameme mboka itaaya vulu oku kala yiikwathela yoyene. Onda hala no- onda hala wo noho o- koomvula omulongo ngele nda kala ndina ehala lyaandjuka nawa. ndi ka kale ndina opolohalama yoku kwathela aanona wothigwa naakwanaluhepo mboka itaaya vulu oku ikwathela. Ndiya kongele ehala mo, ontele mo- mo ehala mofaalama yandje mono. ngame tandi vulu okuya ningila ondjila. unene ngaa uunona mbu wuli monkalo onkalo yaashi ombwaanawa. onkalo ndji yoluhepo. onkalo yaana ngu teya pukulula. onkalo pwaana ngu teya ulikile ondjila kutya o- o- o oyena oku kala ngiini. Onda hala okuya monena ehala mofaalama yandje. ndele tandiya ulikile naana kutya ondjila yonkalamwenyo oyili naana ngiini. Okutameka tuu unene okuya koskola. okuya longa tate kalunga. okuya longa onkalamwenyo yombili. okuya hunga omwenyo mpa ya pumbwa oku hungwa omwenyo